Aah myi yiri-binu kere nəm ama ye gwog hini, an bai a pein pen nzəg zapər swəg re pere mbai pəm yin-binu nma pəm rig a meib zapər ma rig wun rig atuo re zapər a vod-vod mzəg swəg n dəg hwo ashita bəg ntum ama dəg ashita ba bəg ntum hwo gbab zəng mye zəg beru bai ama mən pən zəg kai re pere a tuo bai pari re nkan̄ zəg swəg re peri, a wud beru a wud beru rig a san ntum nhwu wdd yei nhwo ashitu she wud yei au fəd rig-fəd fəd a wud zapər yei ama wud zapər rig a hou ba dod-dod bah bəg rəg wud dod bujiu ke mhwo wure yei ama gbah wa rəg a rəg fəm re peri ama fəm rig re peri a sag təg voh re peri a tag fəg koh sa rig koh sabam, ma sa bəm akəm sub yei awud beru ama gbah nau wa rəg a fam re peri ma bein rlg beīn-beīn bein, zapər la ama wum zau rig a zik tag vari, ke bəg zaá wa kah a ma rig fad rig ama zab shiyei a bai a ma bai zab shijei rəg a zək swəg re peri a tan shijei tan-tan mzəg shijei swəg re peri nma ja rəg a tuo bai yin binu ke ri nma tuo yiri-binu rəg a zəg wud yei ma rig wan rəg a zəg wuru yei n sak kyang voh re yei ge wan rəg a zəg wuru yei nsak kyang voh re yei ge awah ku gab məngi rəg fab rəg wud wud shijei ama fəm re re yei fab ziu aturu wa. A rig səg kyəng voh reyei a rig jəg fəg voh re peri re da kah ma fab rig bai rəg a wud zapər yei a kyəng voh re yei kyəng-kyəng kyəng ma lob bai ra re a zəg təg van ama təg rig ba bən, koh jii awuni, koh astai awuri a sub zań re yei ama sub rig a zəg wur yei nma lab rig a nad katuru a gbah nau wa rig amaní wa kain aman rig meib yiri binu keh amah meib rig a pam-pam pam atubbai ri nzəg səbbn yei je awa ku bəg re mri pari məng mbai pen-peru, ama bai pen-peru a zəg zapər swəg re peri sai zapər ma rig wan raig zapər ma wan bam rig saá bujiu keh rig bad re mri pari zapər ma rig wan rig a zəg wur yei nkyəng voh re yei nsəg təg voh re peri nsəg tog voh re peri amah woi nai zapər wah rig wən rig a shəmp peri kai nəm shi nəam anah sham rig, rig səg wom re dah-re dah ma sa rig aveid bai ri ama keid rəg atab-tab tab hwo kai nhwo wur re beh ziu re amah gbah nau wah rig iri abəg kain rig sa bəg jii-biu ama bai pan-peru rig a swəg zapər re peri ama swəg rig a tuo yini-binu ama pən rig atuo yir-binu nhwo wuru yei mwud beru agbawu re yi ama wud rig. A wud bəg manna mwud bəg ashita ama dəg rəg a mah wud ashita rəg amah bai abai wud manna amah wud rig a zəg yiri-binu wud yei amah zəg yiri-binu keh wur yei ma wan rəg wan-wan, ma rəg shii rig ma rig lob rəg re zapər a rəg wud zapər nan-nan, a mah woi ma rəg bob rəg kəghini a ya zəg jii ntum, nzəg ntum bəg awuri amən rəg jəg a bəg awuri wud amah toh awuri a huo wud yei mad beín rig beín-bein atuo hwakoh wud yei mah sa rig a bni sən hwo jií ntum bəg jií fení nəngha huo hadda yei nhwo swəg re peri ma shi-shi nma bein rəg, msah ralg, akah ma zim a rig sa yeri a bəg rəg jǐi bəg yin-sigha amah bai amah sań, amah fəbb yiri-sigha muo bagiri n zəg swəg mye dəg ashita mhwo gbab yei amah huo gbab ra yei abai wud yei mpai tuo yirī-binu wud yei nma sa rəg a kyəng voh reyei ama kyəng voh re yei rəg bein re dəh-dəh ma beīn bəm akəng swəb zapər yei iri a bəg kah əg sa bəg yiri-binu amenna wah. Mzəg swəg re peri ma beīn-beīn a keid bai ri mgəd-gəd huo kai mbai fəd berú kam, amah bai fəd beru mhwo ashita wud yei mhwo ntum wud yei mwuh manna yei mwud zapər yei ma shi-shí shi ma sá rig, rig turu, rig bag, a bai hwo kai mbuo mən re kini amanni keh a gəd-gəd she a hwo wud re yei a kah ma zīm a rig sa bəg beyu bəg wui kəm, koh, bəg ashita, bəg beru amah tuo de rig nma nən kən rig a fəd ntum bəg beru, ndəg ashita bəg mannah a mah gbah nau wah rig ma beīn rig a fəd ntum bəg beru ma sa rig a mən re kini wah ri kən rig a mah zīm a rig sah` bəg wui, amah bai na̱n yiri-bínu rig a kah bai dəg ashita mfəd beyu afəd bəg beru shi-jei amah bai fəd rig ma swən-swən swən ma beīn rig mkəng abgawuh rig awud zapər yei mtuo huo wui wud yei mwud rig a gam awah shi-shi-shi ma shi-shi-shi nma beīn rig dong ma beīn bam rig band təng, kah ma band təng a ríg wud zarhwanna re yei. Nəm shi nəm, a rig shed zá-hwang re yeí. Amah gbah nau wah rig ma sa rig rig bagaa fam ri, kah ma sa nam har-har a rig fam ri awah sid re peri awah shi-shi, ma shi rig amah ahh huo kai, zeun kah-yi sid keh yei a mah səb yin-binu səb-səb, nma səb rig a hoó kni, a saa buba-hubba, ba hubba súl ke yei a san-san mhwo wud yei mbai wud beru, ma wud manna nmah gbah nau wah rig a hwo kyəng zəng amah sa ma bein-bein, ma bein rig a shəm hoó pu kai ndəm hu peru kai, kah ma manna bein məng a famin a kan ma təg peru san-san məng gau zeun bén gau zeun bén məng, amar ama təg peru san-san tri rig bein di bəmkanəg ma bein dgun ashe dod rəng kah ma iri shīnkafa a rig saá bəg dri wuh ri arig jen-ja arig jen-jen-jen san-san ajen jin agaba bn yei məng a ma rig jií məng wu ku ggad agabba məng ba ke sui na nəm